Suuf ma glote ma gima nfuuŋtini ginda ma de, jandi untoo mo a gii biñaŋ. Mbatu biros, wee ti baayi de, mbatu nge raa, mbatu nan mange a suuf fiinda, mbatu, situ, mbatu biros ma, mbatu gmenten ma yoo ngeti bi fuuŋ gidana. Ndi we yaanti mo haji ma, unan weeti hee, wii jjéji fan, unan weeti, inan womi suufi mboli njali mbinyaa bo, biyaa wi jébijen. Suufi fsamba fo, hani bâa suufi fsoli bân fiin bâan gmaa bângi loti mo. Maalu uhii ma, unan ɓéŧi gseli ma unan bàtúm haji ma, gmaa gí gbala ma húrin yaa, nga alúŧi ma bânan yaa mooni ma. Ngi mbolo ndi unyaanti mo nduulu, umada yaa mbatu bsu, umada yaa fana wini bisurga ma nyaa bommu subi ganjo, ganji binyaantir mo. Wala a baa bijaa ma yaa fanbaŋ a fuuŋti ndaani. Suufi sole ngi nganju go ngi gjabu go ge aa tti baayi boli mo a siman boli mo wi ma wi bân gi ñób ma yaa siman bâa ma bâa tti ruŋ fuuŋ gwili giwédi gidaŋ a gii womim bâan ma.